जद अपण ﻿शनिवार का बारा मे सोचा नि। अर सप्ताह की शुरुआत करा <noise> तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार अर शनिवार। शनिवार जो है यो सप्ताह को छठो दन रेवे और अणी ये शनिवार ये बढ़िया सनी जी को वार भी होवे। शनि जी की पूजा वगैरह भी होवे। फण शनिवार की राते तो अपण असा खुश रा की बस काल तो रविवार है। <noise> मतलब अब पुग् ही ग्या बडीआ काम वाम करयो सात दन में बड़ो आनंद के साथ काम करयो अर अब मजो लेंगा घूमांगा। यो एक असो दन है जद अपण छुट्टी के लिए कई कई तैयारी कर सका।